Anan aina guddat jiraa. ananii galat jiraa anan lawonit jiraa anan reat jiraa anan holioat jiraa duub anan kun kulli test tofauti qaabenii duub anan kun kullin gargar jiranii duub sunif anan kun tofauti flani qabani sunif yennee anan kun dib yedeni yani anan kun anan lawoni hin miaa zaidi ananii galanen kas kuraa anan reanenii kas kurani isanen dubatan kwa sababu muk nyaatanii.